Gne karazane biby mandady zany: <hesitation> voay, kasasaky, da ino moa e fizakandreo an'azy aty tanalahy, aminay agny manko izy io tsy de hitanay loatry sady mampatahotry avao koa sa tsy raha mahay karazan'agnaran'izy io iaho, izay zany e tena biby mandady lalako.